Ke pas 100% shumë t’drejtë për film! Filmi ke komplet fantazi. Unë jom shumë fanse e madhe e horrorit ama ku film diçka i ka tejkalu krejt pritshmëritë e mia që i kom pas. Aktrimi ke fantasi <hesitation> historia ke qaq e tutshme, definitivisht nuk e kom prit at fund që ka me ndodh edhe kom me jau rekomandu krejtve kët film.